Makanan ya pok yang mempengaruhi tubuh kita ya contohnya kayak sambel jengkol tu pok iya, sambel jengkol tu cabenya tu itu mempengaruhi tu pok cabenya doang sih cuman, cuman buat jengkonya mah ya buat kita mah ya gimana jengkol itu enak pisan itu, iya kadang kadang juga nambah ampe tiga kali empat kali kalau dah pake semur <hesitation> pake sambel jengkol mah, ya cuman puguhnya itu sambelnya doang itu kadang kadang bikin perut kita, kita kalau kena cabe juga udah perut kita udah ngeblebek dah, dibilangnya ya gitu yang mempengaruhi besar ya itu aja kok buat makanan mah pok kalau menurut ane mah pok